Gava na buk etok alaklik pana namau ta nalakek mem kalapang pinis ina ngangaul namui lo gan naga laklik maniu naga teteng ina ngangaul naga wagai ina aius malang keh matan keh matan gan nak veka inang ah ngang aul akau akau nak poh tapungau lomova nak poh tuk lo patana mak nak ngan gaul eh sakai gan naga ngangaul lomova eh ta mat uva tamana mat na ga ngangaul inang ta vias tuk gave poh tuk a taktek lava naga ngangaul ngauli taugina yian lilik eh tang toh lavu ga tatut uva nanis na ga put lava lo patuna ta mat eh naga toli ta stiring. Ot ataki ga inia inia kula nga vikoni tang toh ang toh lavu na buk put gavek tang ngaul ga inia tuk lo ta mitik naga ngaul atapukau nak put naga ngek naga ngek alak naga lava riga ot pana na ga vikon tato tuman na ga put inia marasai lo kono gavek tang ngaul uva ga poh tuk lo mitik na ga ngek lava naga sinuk na ga ngek tiling uva gi liu inang lo mitik eh kak wawa lava kak wawa ga inia lo balus eh gah meh sang lava ga kail asiak aii naga so nanui naga ngek lo kono naga matuk epuk eh ri pu riga meh lai iau eh kak munil ga inia naga soh naga akaliti ri pana ta mitik na wawa ga kus pana aii suka ta resa inia. Suka ta nesa gima eh kavame kotoi ta milina eh kava valaki tang ngaul naniu naga piras kula ta resa alu riga peh etok ani tang resa naga we kon naga ngek tang tong na ga ngek alavu lava ngek inang riga ton a taktekau riga valaki tang ngaul eh riga kusau pata peh inang eh ngangaul na si gi etok naniu naga peh tapungan lomora siak lo patina mat tava luga katu poh inang tuitui ta katu tuk lomat naga ngangaul inang tang naniu ang tang tegaum lava ga sinuk lo tang nik ekul lo kono ga tarai iau lava naga ngai sakai tang ngien lavu ga tatut ga inia tegaum ga inia inia ga naga me oti tang ngien alak uva ta tegaum lalas sinuk lo tang ngien ga pausi tang ngien ga inang. Ga niang lava namui naga ngek kak stiring tava ga inang kumpana tang manui ga inang lava ga tapuk lo kono ga sinuk kula ta nik alu ga ngani tang ngien ga nuna doti tang stiring uva nega taktek alu tana tang ngien uva inang naga tatut naga sa oli lava kak stiring ga inang kumpana tang maniu neh lava ga ngani tang ngien eh gara lo gan lo naga laklik uva ga inua inua gave naga meh lavu lava mema inang lo mema suk kati eh menia inang lo laman mema ngangaul mem ngangaul lovung uva ngangaul inang tang otang tangina beva laklik uva riga uma lava makan epuk ena natuk lava ga ngauli sakai lava ga ngangaul sakai uva Ga ngai ina ina ina nak ot pana tang ngien lava uva gavek tang beva uva ga ima lo tuoma ta kati lava ta kati lava ga suka alaki lava tavat tarai lava tobeva uva namem akamus ngina naina uva mema 'uva la las apuk mem kup lana ta kati lava tauni ta beva uva pome tuak lo kati ena si lava gi mw toni eh gi pinaku eh gi so ini lava mem a kamus tara mem poh put inang eno malang mem poh lelas inang eh kak makmagau gi tatut lava ot ta beva uva pimaki lava valaki tang ngaul mem suka tangina sut lam sasal epuk tarai ngina beva akamus uva rik makan epuk mem tatut mema atuk tapangai ta kati tang masin mema rupisani tang siva eh mema inang lokam pal siva ina ngangaul eh mema makan etang. Inang siva ga mova siva mova anamem lava emena tapuk, mema tapuk gan uva mena ngangaul ina ta matmat eh mani weka karau pana tang ngien, ngien apus eh kemi gan naga siak lo siva na tamak gul eh tang eh kavulik tamak ga hapkas naniu nak kalapang burusak ina etok naga kalapang etok siva tara etang lo kuruvusa eh gave lo siva lavu naga inang lo siva naga kul kula tauni kak ngina vab lo siva malang tangina vab lo siva aii buki sakai bul lavu naniu eh ri wasak naga inang ina ngangaul eh kamek tivuk ga kaul ana mek mema kaul inang lava mema sivarani sakai pal malang ngina liang lo laman uva malang pal parani la rak pispising auneng pana ngina param ila. Ngina siva ina ngangaul eh mama makan etang lavab nami lava nga tatut na buk tuk lava pana ulpuk ina sinuk avo mak ngangaul gavek tang samau ina tang bul ang ga tiai inang lo laman lara ri wasak riga kail ai nuk sinuk naniu gavek naga los tara enaga tuk ulpuk naga tarai malang ta bul alu ta ta laman bgi palak au naga tatut sinuk sinuk lava mena los lava etang mena elosai lava pana tang bul uva ga tuak lo laman eh ri wasak lava riga kus pana au ru nuk pata tuk enuk nangas eta bul gave gaveka lokarai kava kavok eh mama ngangaul inang bul lava kurup lava tana ngien. ngien ta bul eh mama tapuk nak kusi ri ai tiptip ina ngien eta tip tip tara ta bul money ta bul gi korok ina tatut lava mama tul lak ki tapuk lava Kaul alak ina kaul ina ina mama sang lo siva lava kamem anuk riga po wil ata tare rik tuntun saksak ina mem lava naman lava lak panai ngina yien mema oti ri lava kematan mema wil sup kematan mema patai lo ngata eh riga kig ina mem eh mama ngan ranin manmamas ina ngangaul kas rak kus pana gavek kara peh siak alu aii siva poh yeh eh namui rak solo buk ngangaul mama tatat nanim eh kak kenu tivuk laklik mega inang mega peh kaul miang mega la makani tangina bave. Mega kaul aliti tang gava tangina bave yang gan mek tapuk tang ngien eh tang gakum tang ngalmang eh tang pai ta pai uva tang matang laklik uva rik posok lava lo tang bave yang ana mugi ri tugi lo ta bul lava mega tapuk pana mega tapuk pana riga me panai ngina ngina maniu gavek manmanas gura ina agngaul kas eh mana miang mana sagul kali nga marmarai bausin eh mana inang mana pe inang alu kula kamem nona kamem siva ngien tave nuk siak lo laman buk veke kaskas ina kipang nuk sa inang nuk ngauli tang ngien eh nuk nugi tang ngien, ngien tave gi miang eh mem sa ulit lakos tangina manui uva riga tat apuk uva mana inang gavani lakosta ta stiring inang ngien uva tangina kulava laklik uva. Mema agaivi poison sanganling ah sakai mema ngai mema tapuk lava, tapuk lava mena meh aigot lava meh inmaneng lo tova lo tova mema meh asoti epuk lava kamem tangina ngien kamus eh gave rak kuskus pana kak malang rak kus pana raviu naga tatengina ngangaul kak malanag ngot rak kalapang buk ina ngang ngangaul lakos melang rak poh kuskus lo gan naga lalik ima ima eh gave, giro.